<hesitation> or lëꞌ ti tambor par, dzekna gien stsiy nkiꞌn tiene ke kon ti guꞌn o kon ñama kwalkier guꞌn kitsma lëd knu, dzekna xka lëꞌ sonido chenu gien ke lëꞌwu sdzëts.